المغاربة طبعا مطبخهم مطبخ قديم شديد ومتنوع ويمكن من أكثر المطابخ في الدنيا عندهم أكلات كثيرة شديد وده لأن المغرب كانت دايما منطقة حركة من كل الدنيا كل الناس بتجيب تتلاقى فيها وفيها كل أنواع الأكل فيها الأمازيغي والعربي والأندلسي وأكل الشام والبحر الأبيض والأفريقي في سنة الفين واطناشر كان المطبخ الثاني في العالم بعد فرنسا وأشهر أكلاتهم هي الكسكس